<noise> To hayay ifo no igane, hayoyze kwarayze ra no ane ayama lasabu haykan ŋda haydan boro ga bay. Ni dii kwallo baana nana baana gono, ikulu daya kwari yan no kan day go bongon duniya bon. Ni dii ŋdaa ifono ayga ne andameyze kwaray ga baa gumo kan ga dama. Ni dii Sõhõ kwaray wokan da wokan boro ga bay kindo boro gani bay kindo boro sini bay, Kal day boro ma di yay igo indunya bon. To ya din no kwaray wo gono dayno ni dii hayo ifo igane <hesitation> kwaray wo ima ga baa gumo, wokulu dinga ma ñda ban ñda ban, yadin no igo da. Kindo boro gani ma bay, kin do boro sini ma bay, ni dii yadin no. Ni di kwallo yan kulu kwari Yan day no, kan gono da nana-nana yanday da roba-roba yanday ikulu day aya yan day no kan go, ŋda ba dumiyan no ni te saji ra niga di kwanzonzo yan day ikulu day kwari yanno kan niga di iga sobay ka abubuwa te. To kwaray wo igaba gumo no indunya bon, wo kulu dinga ma, kuma kala-kala no wo kulu. To inga ka ci igono. <noise>